<hesitation> yaa tuk mulalaina, am esan hoa amra ipiama'u. Am takni watafama ik mulalaina idala ipia. Idala ipia ikaria arahalua ibuna ara esan anin no sifa'a, am <hesitation> dari am dari huan yak mulalaina iweti. Iweti lihuan ara <noise> isnamaun am lame. Am lame huan, balahuan, am huna ni ara. Yak mulalaina idolafani. Idolafani huan ikute nira. Luman am tunubakem <noise> am tunu am tunubake lehuan, <noise> am <hesitation> a'i. Emeu am a'i. Ya a anim, ya ipia. <hesitation> bara etuamra <hesitation> ma <hesitation> amra ina raim hawa ambala eye dik amra tep ele, am aitu wenetu ipia. Leihuan am ai humanan emloy <hesitation> takawohi ngi amra ipia ang'ko, hamre ipia anhe, ham ai holo. <hesitation> amra ipia enli, am lame ara isne luman am halafera, luman am a'e. Am malafera ni amra aife, ufai lusne enloy se <hesitation> safa. Ara kubang em meum, am tebu neho, am rayana neho. A <hesitation> uhaine ha an dakni ese nenin no. Koh sko'la yeno, ha'a sera esen enen am fayale, sera esen enin no. Larane sera esa sa esa esa ho. Ni sira kuruam ine, eme luman am safa, am ra hale te enen te am ai.